اول شي حاول تتمرن قبل المناسبة يعني تكتب اللي تجوله وتراجعه اكثر من مرة تجدر حتى تجرب تكلم قدام المراية او مع احد من اهلك او اصدقائك الشيء الثاني خليك تتنفس بعمق قبل ما يبدأ لان التنفس العميق يساعدك تهدا وتخفف التوتر. وبرضو تذكر نفسك ان الناس ما يركزون على الاخطاء الصغيرة اللي ممكن تسويها.